no wuro fannɗi fuf a wawai nana belɗum ma e nder so waɗi kuugal bongal, a rotaake ko ɗume e inaare ko haani.